Ma ei tiäki. Tavalidsõlt sääntse eläjäq, kiä mino ümbre ommaq, makasõ üüse iks, mitte ei lääq kohegilõ jahilõ vai kohegilõ. Aga äkki sääne üüelläi om näütüses hüään?